د احترام کلمه واورم، نو زما ذهن کې د یو بل ته درناوي او ارزښت ورکولو خیال راځي. احترام ددې مانا لري چې د هر چا نظر، احساسات او حقونه ومنو. کله چې مونږ یو بل ته احترام کوو، نو اړیکې مو ښې او باورمنده وي. احترام د ټولنې د ښېوالي او سولې بنیاد دی. دا یو مهم اصل دی چې هر څوک باید زده کړي او په عمل کې یې راولي.